Ekpin, nkok ari, oyim-atiu ari ojor ori. Njor na atagha abie achang mbue ka njor akpi akat ahni, mbue akpi akat ahni, mbue akpi akat ahni, kǝn mbue ayima ojan. Njor na aki taghe t kpe otor se atanghe asi fan-fan-o aki taghe kǝn mbue ahyinghi biji, ehbe ataghe aji ehbibha erig. Kǝn njor, njor a yhiba, kpe ka obiaratu na nong a yhiba ajak nyi na ari-ori njom mbue nyi atagha abie gog-ge-gog-ge ka ngun ehrie ka etek ejitre ka Bendeghe ehre nyi ehrie anor.